Ny fomba <noise> ampihenana fihinanan-tsira amin'ny sakafo de ny tsy fanasivana sira ao anaty sakafo satria ny sakafo tsirairay de efa misy sira any anatiny fa ny lelantsika <noise> fotsiny no tsy zatra maheno ilay sira any anatiny de mihevitra tsika oe mahatsatso <noise> fa ny fomba tsotra indrindra de ahena tsikelikely ny sira ary ajanona mihitsy any amin'ny farany.